Gny giraffes aloha mahazo tombony sady tena manatombony amy vozony lava iny, satria afaky mihina ravin-kazo azy ambony biby any rey, la takany rey, afaky mihina any rey i. Sady koa, laha misy gny biby manafaky azy na hihina azy, tsy azo gny lohany iny, fa la gny tombony avao ny afaky hanin'ny biby sasany.